<hesitation> ivo agol nul chelwo yennara nafaraba nafarbamnujaduju dgilahafaita akanjiso namer no juniya mawasu nali gasebeye nali yiroajuniy agoro gojili ko anko chinatarmalema sun nafar nafar ban ammaki sai nafa koso nafara jahan gasibiju mesi melukunki nafaranga nanjo nanjo insimelunanjo yogtsus ju bulhan faijaso yoju che meqamju agetisunafar juma ilumu talko nafarke nojo keno jo keno jonafar seseseu ajamaju ilimu wuru yiro jalyasido fagma nanjadu fagma jalhan faijatu fagma chenatar ishyandan junjaso chenen jo acheqoro ju achegoroju jisuyaye waleyaye mukise goro ggojeko gasite mellema muhan niro muldum kowo baklmnd u waliso uro janisartun gi jonmule natar liso mudu goye natar nukuje ama nuburo un <hesitation> nanjoso nafar nule yayekal yaliki um san umsun natare natare natare nafera bam uro nafar cso ishinso nafere bam uro nafara cso shensi furakuro julo kanyaye uyali je sonju cheso uduko layeya ye inshallah yirokojo mucheyirosun yile ja jashayaye kinhe mukamsu mukamsukihi nafar ango juwe juwe juwe kmamogh fagma iro jikra kinye jaulali gaye ure nando ju fagmadu yirodaldoju elwakgo fagma junyiro amma nirsoma unsu soju jomsaftun <hesitation> Jayi mirsoma mugutso juwun dasise nafar ango ju janje bal gasidu nanjotso yiro kicheju chenafaru bam kmani ahakan grnoju agai juniya a nafara akanda chem nafara damjum jajo adina jo ilama bal asuro jal chenodo nojo nalche nodo ansoalukowaleyaye natar malayaye knye jon chai chesu chesu miki ehni anso kai watema asun nafaregun jol shago yoabo ilumumbam jige amma jams aftun mum biya umjugoro umjugorojiya uiwasi ilumu inchenafar amolwatsibiya jam kenatar gatsi gokurojasi nanjotso nil nafar nanjun ja jo yaksidu sundo bulon nan kisisusu asil chelwa ibam aftu bul kawai aftun bulun ahn lnguranma wuro damwosaftun aho bal nando gi nanjo muchenando muhan nan joyel wasi urubal han faidatso umelago gamjuju yilema umsun im ilishe gun jo atsuro hei shen kunnido gitsin cheiwogigiche nodu go nonju aduma ilhan faija samsam urosunju sundodo yiro asiro aglokokeddu wui achalagoju gorso natar ungo juma in a sunso ko ajenojo kalkalso ummela gamju nafa amojulimnye umjugajan nafar gaje umsun immeyegamju lhan inquran isunju gisu ju gole ja iteme lagaruyaye nafar goro itejili n afar ungo beche meche jisuju mulha jan faida muikdanse mwku jan gasko amma jamsan dojol wasigi mo saftm nanjo jobo imol kiseso weyanafar au hor qaroyaye nafar garo naye iiyaligi che ju gisu. Tai gasibi gasibiya muhan chidayensiy ye gorsogju kmani takiknin usun nafo rukosofu iskayo amma nulema jam hei hekinjo jamhei shegonju kuaun kusun jugisuju inshaka mulhakan faija uro yalogo melaga ummeye gamju damsafting moshegmja nanjo bulamuantsi goro nanjo ujilidu gojjeya ulwashi mejelago umene gamdu immchenafar nolekal noleja nuluya yeanhamda ehin chninakiki nan jojo kukoro nanjojowekiki nanjo umhando grno umsm kojamgiko jiso maju kwasi bi kasibi sciwateye ke sesesesese juni yaso majumo bulan nakisiso ehki jin nabo ilum aftun bulan nassaftin chilwo chilwo nandajo ajuma inkuran bal chilwo jojujakiki jojo nodonalki jojo nalke nodoju illyalsi muhimsamsam ilyaisi samsam jodoummelako ummelako gomju goili damsaftingoli umdugoye nanjoju bolbogitsiso uro juwe yirasun jo sundo asoro abo yinso uminso obocheiwo chelwojo nafar nafar gtsom soju acheiwojo kusun ju nor sojo nirsoje ilwashi illumuko rowashi bulosakemsu gori nan jali nan chegomda nadd liajama a llumu nojjum ojo ill ilomu nojumo samsam nojojoma amma jammsartindu bamhanso jamsaftunda mechalagodu larjirogmodo dewase nanjo mulu imche nafar gasi gokuro jasi nando aa neymejamo jaigitsi daihan nai gatsili nentanjo. Fagmaju cheine chelworo chelworo nanjaro gisingi nafar nolonal che nu jonalche nojonalehe ju gisu nirsu janola seyaye gnbulum nache nafurso sai miyanko miyanko kulnatar rugi ja ehni asun ehin aso chei worjo jadanferigiyi aajili afulmu ashin amsu so yiro jaliju agumo yonojo uma gohansum ojugo ankai oju moju uma ju ilamu nojumo bal liya amma ohan galafaju nojuma musheka so notodo el koyal also jum goro mulgashi uro sunjomenjeyel kishi chalago ijin goro el infingoro isinyen nantayyo isinyo inq iginyo eh han inquran isinyo juma eh hanso amma keshiy annanjiso jilseyo go jain goyo fafagma chel chelwojo nan fajo wolema jalche jannojo nojo jagche nodo nol kmani ahagjin grnol tnul ishiyanjatsi jag jieh dichi shimeju nodo juma ilumu ro jumo sam sam nojojuma sam sam mwlhamogrno homojamsaf tiyo mulbog shiso chologo un chologogi juniyaso ga asuasul soso juniyaso ahan baltu sunjo sunjo kai funiyaso ahanbalti ya asuro gitu juniya han baltugo ju ha asure bulan mengi koro mengi sin dangi laijitse sobaijigorsiso lhan nan josso isose jusisi lakoju te idise goro sunso ja kamani nakiginni jaljiliju jagokosat tin ali jakire ke iworunjanjo ya guji go kesoeh barbogshiso ju joemikke yo ambarkerogi jise jido janmeye gamju jumkemo nursoju isun soyahe isiro wure niro nan doru nukijile giyyi nafurromodo nukikidile niro nojo nukkiki niko han jo nanjo. Yonogo sunju gisu jodiligiju goro goforo kmani akiginidu gato usolinaye nirogodo mngamsi ali ehginju quiko nro godo naa nushege shum ashengi niro gonje halaso amma go saktingi mucheso juwan borche gorsiso ha duwan yau jiwale aa sin goro kmani makiginiso yodul yali nro gasibin gasi biyan jan jinisoso nafarbam yarwema nalngo nafar rogo inshiyagi ehni jiro nan joju ehnid jro nan jo ehni nuk i na ansonakike jiro nanjoju nirogojo natar nogojo gosonju jasi migirig girigi nafar nogun jo inshiyanggu an agignno so ahdove noto noki jeye ah nojo n anjo nanjo jatsi nirogojo gayma misi gasibiso nafar male maiyaligi asun amma nafar rosef usun noso usunso ju fagma yirogojo sunjoma iskayogo gik uru sundo men dantanyenyo inyo heyo dente inyo jichegorronanjo fagma fagma jo ilumu jo jik immu ye gamjije yagiyaye immuye gamjuh kmani ahamo grnodu imhamda garnodu ninsin umri so soyaye in fem ta aha nodo nokigi nanjogi gn a gn nafarnote ah gi nafar nodo inyo akiki nan joju ginyoro nanjomogin ingmda gmjageju gisu jam jadoro moto mushegm da an gorso ah ehin hai ehin juwannso ojili nan odi gasibi angro nando amma gonjinatar nun jiwe ro jichero wortso duwe nanjo nanjo nojo nukjiro noro jiro nanjoju golli gogu ahwoko gisu ju jinje nirogo ruwe chni niro nogjo nog jiwe niro nogijige ha nogin an jo jige hayoo juwaye gargin dargin joffulliu niro gunjo. Maki ha ruwe bulanso laha anso do natar noku jiga amma jin asunso uragin okkenirogojo inshego ke inshe nafar bam woteye ido ju jalche notaju jaggamsu aigo jo uru gamsunatar natar nojo atima jo inburan no jumo sasam lubu ran no jumo adama chil nafarn jagdaro gisu mulhagin faija miliha krami yanko far ja jumyaso momsaftin nan joso juniya asi a ju gokigidiyahe amma sunjoju nilema nuk nuhan baltu niro nillema nohan balta sundo sundo kaljo kaniya imme ye gamdi wesikanadidu imhanja grno ginafarey gilleyay gasibi gasibiyanjan janso makal togojugoju adigin jo gasibiso ehni ah lamme juwe nando du gmbulan nashigoso din bwansi nashin sosoyaye imbulan nashigoso ah juwe nanjo nanjo jigedenda niro nugi gisuwahe gnne juwe ginde gin nanjo nanjo yo jinje mahalo fai ra masali agorogn irchiyangnsoru masali agoron gisujan eh murhali faida ajiseju fagma soju yamsaftm samgamjaji umhum jagrno umuu jagrno nafar jili yahe nir so nolu ju nmfomda wahe ehni nirol nuki nan oyahe nuki nonju gi nafar gisu ju imji gas ko imji gasko yahe kal go to gosoye angorso ju ua ah gole ma bulago naliji bulago awasi togo soheyu insi jiche harab mesjiche house insijiche china insi jiche wa iye nafar nafar turum jicheamma yahe ushen gi insiyogi go sun ju ggolweja gojili goto gosehe nafar so kal nognsun jo mushegimen mechagin afar owe gamsu gom ja ji angundo. Juwan asso duwan bulan a nan jo amma duwe niro nan jo nan jo jige yo ahjuchalominni juwe bulo mukshe bulo mafogmm o wefonjao juwe nan ubo we fomdajo amma gi nafare im gin so imsinso imsaftingi ju mora gorogi nan joju hana fur jo chelworo nan jaro yagima acha ame lago gam ji yagn gisin chelwo chei wo go luburan nandalro fagmano shim sun jo sundojo gi ilumndo oshe gaju cheiwojo nulloma muche nata mate ma mugamsi go gasibbi yan nun di anso asuro nuro shim go gasibbi gama jaliso gisun chelwoso gasibi nogojo makrkoku men si mitelh kogu nijo juwe nanjo nan jo yirso ju kinne yirol wasi wala mute aho ehin nidi nan jo nokiki jite yasun saro gidan dinawasiju go gowole she yiri go galeshe wasi nur immeye gamujuju yagma kmani aha mo grno ju immate gamjuju immche nafaro imsun niro jaddili jo fagmamo aduma jo luburan sam sam kaniya km ani ahamo grno jo imsoqulmegi imche nafar echowa tamsaftin nan joso kmani ahamo grno grno ki kmani amagoyo aaskoromo fafagma.